Eputuko lange ohandi lidimbuluka lela lela shaashi ondakulila momukunda wafa okanhunu omo ndiwete kutya nande okuli ovatalelipo taveya mo namibia otava kahala vayeko shaashi okamukunda aako okafa okatunu okadingonokwa ashike koshana ituuyamo ove itodimo inopitila moshana iyaa omashongo ohaakakala nee pefimbo lefudja moshana aasho shadingonoka omukunda wetu oshana shafilukila omo todulu nokuyamo oshiya ngenge omuxupi oto dulu ashike noku ninginako filu filu oshakakala nee shidjuu efimbo eli hatuputuka okudjamo kufye okwali shidjuu shaashi ouna okuyambulwa ndee totulwa koshushu opo muye ngenge nee ngaashi vamwe omukulunhu woye pamwe nande omukulupe ile watekulwa komukulupe opo ekutumbe nee okutaulukife oshana aasho onoudjuu nomolwaasho okuna okukala akaifana mushiinda oye ekutaulukife oshana aasho ava vena oihauto ngenge owamono kutya eulu fiku oolo olahafa odula oili pokuuya ovena okushingamo eetuwa davo Vetu taulukife oshana shaashi ngenge ondalokelwamo ofilu itadidimo vali iyaa otwalingoo nee tuna elao shaashi pofikola apa twatamekela eiyi yomanyanyandi oyo okwali ili momukunda mwoovene kakwali ngoo nee tuna nande nande omayeleko mayi omayeleko mayi okwekeya nee eshi nee twaya mondodo oni hetatu otuna nee okudjamo momukudna tuye komukunda ukwao oko hatu kafikola oko nee ngenge osheya neepefundja aapo omuna nee okutembuka filu filu muye komukunda oo walandulako oo uhena oshana opo mukakale popepi nofikola ohandi dimbuluka nee oshikando shimwe efimbo olo manga inatutembuka otuna nee oku tauluka oshana aasho ofikola ota itameke po hetatu ndishi keumbo omuna nee okudjako no nhee ile nonhano shaashi ofikola natango oili kokule ove itoyi wayukilila ohokadingonoka opena omushamane umwe womulongi wetu eshi naana apa hatudi kwali eshi nokutya nomomeva ito dulu okweendamo tweendelele otashikupula nande ominute omilongo nhatu opo utauluke oshana aasho maala kuye okwali eudite ashike kutya otwalata ashike otwa dina ashike ovanhu eshi hatuya pofikola aapo Tetu denge naana lela lela kutya inamushininga vali mongula natango omuna nee okusitelako vali mongula otamu penduka nee nonhatu opo mwahafike kwasha fiyo nee twakamona nee kutya aaye oshinima eshi oundjuu shapo ohatu popi novakulunhu tutembukemo ashike momukunda tuka kale popepi nofikola aaye ovakulunhu vetu vaitavela vapopya ngaa nee novakulunhu vakwao vopomikunda dopopepi nofikola twaitavelwa hewa oko nee twakala aako aaye hatuu ndula ngoo nee omambo etu nyee ko weekend tamushuna shaashi mexulilo shivike omuna okukalifa omuna nee okuya komukunda weni mexuliloshike tamukalifa shaashi efimbo muli kunya okuna ashike aakulupe ovashamane oo tatekulu noo tate ovo tavalifa manga nyee shaa nee exulilo shivike lafiki tamwii nee tamukalifa iyaa eputuko letu okwali ndiwete liwa lela shaashi okwali tuwete hatungwa ngoo ngeno onyanya eshi nee todi ko fikola takutiwa kaondjoke ouwete ohh vamenoonye ame opo ngoo ndadi kofikola ndee natango naikalime vali naikapulule ashike mboli okwali ngoo shiwa shaashi paife eshi tokulu opo nee too totameke okudilaadila kutya mboli okwali ashike totekulilwa oilonga Ngenge owadi nee kofikola ndee tohange inamutelekwa meumbo ndee takutiwa kalye eembe oho handuka nee toti ohh vamenonye nghee ngoo ndali kofikola kokule kunya ndee otakutiwa nandi kalye eembe vahala kutya ava vauhala meumbo oomu ovauhala taali eembe ndee mboli okwali ashike pena omukalo winya wonghili yahala okunyamifa ndee omavele kaina nyoko okwahala oku mupa okulya ndee efimbo limwe kapenasha paife eshi nee twakula ngaha opo nee todilaadila kutya hambaa shaane nande okuli omuli muumbo ngaashi nee tuli kushe vene paife shanee wahange wehenasha opo nee hodilaadila kutya mboli monghalo omu omo twapitila aamu hano eputuko letu oletulonga unene shihapu